الوصفات اللي نجم ننصح بها هي الصلاة الصايدنة المعروفة كما صلاة المشوية، صلاة الطوم كحورية، صلاة الخضراء، صلاة تونسية مع الأكلات التقليدية يعني كسكس بالقمح، المحمصة، البرغلك، الحاجات الجارية هذيك كلها مغذية وفي نفس الوقت صحية ومتكاملة يعني ما تستحقش معها حاجات أخرى.